Aaa a hake ngatə nzaa vɨrə i pepetə, ite ɓa mud0ə a d0ɨka na nggulɨ rə nzate ta d0a shi mwarashi də, ta d0ashi kpaki də ta tɨmbirhad0ə nagi wakasa ka nolyeweye, wakasa ka mi ji kurkurye a beesa nassə mgban ka mi kpanye a ga sə aa gi ma a gi haa a dyegonshe ɓee nzaa nza d0astikpakye, ngale mya a bwele kehee mygo sa aiya naa wule d0ashe maanə a d0a naa wule d0ate manə a d0a hɨn adi gi ka hanananatə naa na ɓwaare naasə na naa ndyeyi ji 'ye dɨ d0ashe a kanghaa, naadɨ yaa na gə ka hanaa kɨt-sɨtə, ka pu ka tuu tə haa huboshi a gə sə beeyi rə pɨri, hɨnaa haa dyegəshe hɨn kana naa ji, je ji-kotti ndyeyi ji kotti dɨ dashe a kang tɨfe naadɨ yaa naa səd0ə yedɨ a tuuwo tuuwo vor yedi kɨ kɨ taa mwi nagi nda ma nzə kotti nagi nda mwadyale ka kod0ə pɨle nagi nagi nda hin tam a tɨfə, kottɨ hid0ən ti kan, hina peyo ta omwi kan na d0an she ndɨ ɓa twuwo kan ke naasə nda mud0ə ta kehee ta byelgə la. Himat de na nagi ndoma, na peyo kan a nzaa virangnə, a hina koɗoza a muɗa ɗɨka ɓə nda tuuwi ke ta tuwii kan ɓə nda tuwo ke betɨ hangɨn, himashi nə moshinə anə sato kat sa na maɗaa pa mi kpanye adɨ a haa kanghaa a kang tɨfe, je kurku a bee dɨ shi na bɨlərə yang kana yang kana agə hɨn a moshinə na peyo ka ndɨwa nzə ɓwaara na hɨn na ɗongdə nagi a ndonhaa kat pa peyo ka ndɨwa nadɨ kɨt tən pɨp mosətə a gə wakasenə a hake ɗɨm himatə na katnagi ndoma gə gbakai, a huwwashi na koof na kodəkan hina koɗəsə kan pepe a musa koɗə bəte hin ɓa təkəsə nansə fəra hin ɓa təkəsə kan shingɨn sə a dɨɨkə ta wa mwa, hɨn gə nzə dye gənshi a pukə ma nda tuuwo ke nadɨ ɗa yang man nə ɗa naɓə dɨ ɗa yang, shingin a ɗɨrə sə hɨn a nzaa shi a vɨratə, hɨn kana na ɓwa ara nagi pawo nda pawo nagi nda pawo ka zərgi sə lee tɨnə mga dɨ leeyərən ɓəagən naasə koombə njiyatə ite mya dɨ omwo kaarə hɨn kana nan hananangtə a dɨ kɨtti, na ɗa purusən na ɓəraa a mbaa ɓəədə. Na nda mbə ma, na nda gwandən nda dɨma gə tənəte shingɨn sə a dɨkə hɨn ka na, na ɓwaara naasə ma kpane a ha vor-tənətə, naasə mgban nagi shi nda ngguura dɨ kaake adɨ mna, ta luuwon shingɨn adɨgi, bədi ɗwaanga shi na ɗwaanga kaɓa kpan a humwa həmɨnpwa shinə kat tənə ‘ye a nzaa shi a vɨrat nadɨ niidərən tawa mwa, nagi ka nzə hərəətə na pawo a ɗa mbaale shee, nagi nzati na nzaa makpane naasə na byeləng ɓɨshilak naasə na byeləng ‘wi ‘wi adɨ gi ka hanangtə kɨr kɨr anza vɨrangnə ta, kəngkəngte na leyo ka nzaa vɨratə sɨna, nagi winəag peyo kan, ɓee mwa mangɨn a tuwo kəm kɨɗa nda boyo nɗeyinga ji-nuwotə naasə ndeyinga ka satə atɨ murarə nə ‘wi ‘wi ka nzaatə naasə ka koɗəsətə ɓee ɓəri ati ya wa tɨmbɨr ama a vor-kuta ɓaye, shingɨn sə a wula shirigɨn nə ‘ye a hake, na narən, nadɨ ɗa nggənərən a nzaa vɨra tə hɨn ka satə ati na maaɗə vɨra na manɗə ɓwaargi na maaɗə nzɨ vɨra-kəngkəngtə a vor-vɨre njiya ɓwaara ta wa mwi tawa mwi anə satə na kirla nə satə ati. Sanə nə ɗa a hadenə tazə gəna gwahadə ji-nuwotə ‘ye səngɨn a bəng tɨrən asa aa sə nɨngti hɨma tə nadɨ hɨmashinə ka mwozhi anə sata nagi nda ɓwa ara a ɗwəngə nuwotə naasə nda ɗwəngə mupe, naasə nze, nazə na kɨt mbwaye, na tu, na wunakan na gwahadən, nzaa gone ka mbasɨtə gə ɗwəngə ɓwaara shingɨn sə avə, agi sɨti, tawa mwa na kɨlə ati se ɗa a vɨrashi nagi hɨna a vor-vɨratə, nagi hɨn tam a vor-vɨrashi ite mya mwasari, hɨn kana kɨlə sə, adɨ ori, gə kɨlə puurɨtɨ ji nuwatə ‘ye na dɨ ɗa i vɨrashi hɨna mwoshi nə atɨ na peyo ka nzə nuwogi a haa a na gbaagən nagsə na woyo sɨ katə sɨ karən hɨn kana na ɓwaara a atɨ na naarə la na boyo ati nzə nuwogi aa ati na na kən satə atɨ nzə nuwogi a hina mwasa mwasa watə kan ə'ə nzə nuwoto ndɨ kənə nə ka satə atɨ nduwa nzə ɓwaara hana woyo kan, na woyon pepe weete ɓə nda tuu ɓə nda ɗa na hɨn leeyi ka peete hina peyo kan Au, agəsə a gə sə, gətɨ nzaa haadenə hye kana gə nzə ka ɗash kpakye, ka ushiha, mya dɨ zə mya fyel-kwaki ɓwaara haa a kwale kwala nadɨ nadɨ kəna naarəngɨn nə atɨ a haa sə-langsətə, hinə ka sə-langsəte hina dɨ ɗarən hinə ka sə-langsəte. hina dɨ ɗarən a hye nze hye gbɨngə saɗo, mya dɨ zə də, mya gələ ma kwakɨ mya fyel mga fyelə kirkingə ma fyel kwaki ɓwaara gə nda woyo nda nggɨlagə dasɨ kpakye nda lee weete nda ɓa woyo vor ji-ndyeyingɨn, nda lee weete ndɨ ɓa woyo ka mi-kpanye nda lee ya ndɨ ba wa koɗə ka mye kpankpan agəsə, shingɨn nə'ye nori, nzaa shishii, na gə karən a sɨshi, hɨn kana na nze byelə ma kpane wak, naasə səɗə ma kpane ‘wi ‘wi na dɨ tuuwo ‘yedi, kɨr kɨr, na sa əəy, a naka tukəng, tukəngɨɨngɨn ite na maɗə a parə, a anda gəsə, shinə nə kat, na nzaa nidərən anzaa vɨratə tənə nzaate ɓa wule, tənə nzaate kana na nza ka nagi ndoma, mɨni ɗɨki də ɗɨm ɓe nzaa waki ta sə ɗati do. Bətɨ hin na maɗə paa mi kpanye denə, a baagu, akədi awa kəɗə ndɨ ɓawa hawo, a nda wahawo ndɨ ɓa gə nzə kəti vɨra-wanetɨnə, a ɗɨkə a hye maɗə hye nzə gi ka himnə zətə himnə mwo ɗyegənshe, agiahaa ɗyegənshe, agi ɗye gən nagi ndosə nagi kəɗəngɨnnə nagi hautə nə, hye gə ɓwaara ha hya gəka himnə dyegənshi ingɨn hye kɨt hiɗə dɨ vorsərən nda gu sə ɗatii gə sa hya zɨma sa hya nza nzaa vɨratə kan ɓədɨ mbaale mwasatə mya mwasara atɨ hyenə lɨwa kwamə hye gə ɓaa, a gə hyenə sɨtɨrə a mi hwoɗye ɓa wa tənə kəu səngɨn sə a wula, hye kana lɨwa kwamə a hwoɗye agə hyenə tiyatɨ mwa satə a hwoɗye nagi hɨn gə nuwogu nə nagi hɨngə baagunə gə hyenzə a ɓa gwaha ɗərən gə mbiɗtɨ mwafenga, a piyagə nza otə, nza otɨ ɓəgəntɨna hye ma gə hye ma waakə ɓa wa sarə ɓaa te salə hwadounə, te bəgə mi hwodownə myenti nagi baagu nagi nuwogu nagi mwafenga hye ‘ye dɨmga sobɨnga hye a hye ɓwaara. Mya sa muura bə tam tikɨs bə tam a sobingɨn bəgəsə ɓayo səngɨn sə agə sə hɨn a haa matshi movasashi ndyeyi ‘ye na maɗəkaa rən hɨn ta tatawa tawa mwi nagi ka nzə orətə, hina kpap tɨfe naasə hina koɗəsə ka ma pupuluk hɨn, hɨn ka niyo a now, hye te mwo tikɨstə, hye ɗashi ɓayi, hye dɨ mwo tɨrən nadɨ wayagə sɨsa, na gisa gə sɨsa. gə hye a ndɨwa nə ha hin ɓa kpap tɨfe nagsə hina kpap nzaa vɨratɨnə ɓwa kan, shingɨn shingɨn sə shingɨn nə ɗɨki, a hye ngguwo adɨ hya gə ma ɓaayo, nadɨ mina gə sɨsa, nagi nda mya maɗə kɨnɨnɨng, nagi nda mya mwasaram ka ɓəngtə mee nee ɓwa dɨ koɗəsə, na dɨ mɨna gə sɨsa na nzaa nəna, a taka tɨfə wetə kəw, shingɨn.